To kulli appa mwala migha kora bara kaghu khilni dama su suda ko makr: ga wal halari, halaa mmimiri tsaka halka nigna tadeka halkal wari, suɗu kur tsuwa, g'wul rayuwani afiyada mimmiri. Mwala lakuti pillaga ka bill che ke hankala kadaku, taka iri hankal mimmiri, rayuwari. Mmmiri rayuwa kutakinɗa tsaka halkan nniga ta kula hankalli sudukur tsuwa tsaka addini kwa tsaya, mi taga addini mata hir ibada, ta karatu lukuran to an mwala, makr kur tsaniya hir mmsjiiya ninga tsana hir mmsjii wari, mmi mi tahir mmisjii kaga tsakwa sutu ga ndzi katsa na foar. Kur tsa afiyada mmh tuda ndzi ga iyayen ga yayagerniri ngha bmlabi adekwa dambpodya. mi do ngha bmlasi ga iyayenni, ga mmsjir yani ga yayeyerni wadiya ga kakhir nga mighu sintini daɗa nghablasi ga iyayen ghwa ga mada maagwa. Shang laku ti ghu hara kwa an dole suyere ngni sai gh binchike atakhir Mighu yiwaa anti mda pillaga ngda ndda lakhu halkala kwa to ga tsokti khilari. Ah mi hala mbdakihilaka ko tadi huti limi alukuranniwa afiyama tawutari ga vuni ay. Amma mi tsa taɗe kwa tsokti <hesitation> lyayemni davuni khithir tada harawa taɗa tsokti dzi ka zamna yarni kada ngablasiwa, to ko gan sintini afiyaga dana ngablasi ka nigwa to tunga mwa bara damwa, amma shang aku- tu gh hallari anli gapla lelle sai tsa ko haka an nbdalaawa to wahala anti ghu khitala khir nga amma mwala mita hirmda tana huniwa taka addini an mwala na ga ndzi ka tsa am kammya tana ndzi ka damatisiwa ghuma mighu sii gawuta hankalaga kpu ai. Suna go barari mda hallaga tsada paa ka mduwa shamga sutu mda hallari ani ta shija la hyel to ga wul ghuka khir nga ni ga hirni apaa kagghu ɗimmyani. Ga ɗa hirma suna tsukwaniwa. Amma mi ghu wutu mwala ghu luɓela da paah ka mda ngni da paah ka mda ngni da mah ka mda ingda da paah ka mda indaa mi ghu sii ga wuta hakalaga tslhat tsthatari, hankalaga ɗeta taɓa piipiiwa; kammya ko ga nakwa vi kasuku, ko go kithir nga a tsi ga tunani apaa abwahilagni da paah ka mdulaka ko. Ta luɓela kata mwa bara matsifa laka kata sinta laga. To anti mdana pillaga mi ga khil mwala kaginu sida miri anti ga kwa khilari. Gaɗe hir kaghu khil mwala na hilhillawa; kaghu mwa khil mwala na ndunhi ndumhari. Natu taɗeka fitinawa nati ta ɗa bara <hesitation> sulaka kamduwa. Tum kullum shang kidi hil nga ka hyel paktinga ka mwala naka halkal. Amma migha na kiɗar wa ghu tsu halaghu ma mbdaƙuwa tun hyel a nagha na mbdakwuwani, amma mihalage mbdakwu mighu kida hyel a nagha na mbdakwu. Ta tsthivir hyel ta hir mda. Amma mighu wuti naana huni tsuwa to harba kulini <hesitation> gadi msirwa kammya migha ka mwala a huni mmsjiir grima daɗa hir nga wa, balle batjiyar nga ka zamnayar nga. Mdir hirnga aɗi ko palwa to am dole sai guma yiwa. Kwangni mimm halari, hala mbdakni nga hala mbdakwu wari ambla ghumwari kaghu pla ga gari khila amma gaɗi yuihallar wa toh ghuna asida gutu ghu ki tu diya. Tinde sakalaka mda pla hyel hyel. A helni ma pla tsthatu ki thzdjar nga l bincike tu ga harani tsama ta mbdakhilaka mdana bara bincike amble, mda hara su amma migha ɗi bincike wa to tunga wul mdakurni to tun ga ndzi mbdaker poapuu kawau. Mwala ko tan mbdakuwa amma hala mbdakhilaka ga wul tsa wuti sal ɗum am tsa mbdakwu tsaɗi ka halwa gaɗawuti komiwa. Tinga sa bwani kau abanza kah hillanti shanga suti ghu kari ata dilbari <hesitation> mwala ka yuhalani ta mbdakwu.